Certamente le galin-e a cunosu benissim i padrun <hesitation> a sun afetuze e anche lur cuai volta però a bëccu e cuandi t'ie ciame, lur arivu e völu mangé opüra arivu anche mach cume di për salütete, për di a finalment s'es arivà